वियतनाम हमन कभी गयबे नही करी ही तो का बताबो। सब अपन जगह म ठीक हवे लेकिन सब दूसर के बारे मे उल्टा सोचथे। तो अच्छा नही लगेल बाकी मिल के काम करहि तो अच्छा होही। अपन देश के बारे मे सोचे अपन घर के बारे म सोचे।